Manampy amin'ny fitahirizana sakafo ny fanalana rano satria ny fanalana rano dia mety hiteraka fahamainana an'lay zavatra ilay sakafo avy eo ary raha vao miala miala anefa ny ranony a dia ts- mety tsy haniry intsony iny sakafo iny fa mety halazo ary maina makina be avy eo.